يا صاحبي رايح نعلمك كيف تركب الدراجة، أول إشي راح تيجي بالدراجة وتضعها وتضع لها السنادات أي العجلات التي تكون بالجانب في الخلف بجانب الدر- العجلة الرئيسية، ثم تقوم بتسبيت عليها وتعتاد أن تقع عليها ثم بعد زلك وبعد أن تجامد عليها تقوم برفع أول سناده ونقرب السير بها مرة وإثنين وثلاثة، ثم بعد ذلك نكرر هذا <hesitation> ننزع المسند الثاني ثم نقوم بذلك قد تعلمنا ركوب الدراجة.